لا افضل اختار قوة بدنية خارجة. لو كان لدي اقدر اسوق اشياء كثيرة. اشيل اوزان كبيرة احرق قطر احرق سفينة. اه هذا شي رائع. اساعد الناس في مواقف صعبة. بس القدرة على التحكم بالضغط بعد شي خرافي. تخيل تقدر تغير الجو من صيف لشتاء ومن شتاء لصيف او الربيع تقدر تشوف الربيع لسوا طويل. هذا كمان حلو